Shampoo ka udeshya balon ko saaf karne aur unki dekhbhal karno hot h. Yha balon se gandgi ki tel pasina aur anya avsheshon ko hatato h jisse bal saf aur taaje rahat ha. Shampoo ma vishesh good hote hain Jo balon ko majbut chamakdar aur mulayam baname main madad krten hai. Iske alawa yha scamplup ki safai bhi krto ha aur balon ke swasthya ko banae rakhne mein sahayak hoto hain.